Nyowe abanjwani abange, <hesitation> kiro kino benyine, nina banywani babiri. <hesitation> Owo kubanza, haroho jayden, mwana muto, ayine emyaka ebiri. Ogwo mwenda muno muno muno, we tusiba naawe muka, twikarahamu, tuzana, ayenda muno ebyemizano, tuzana. Nayenda esiimu, aguma hasimu, kwetera ebisaani. Nibyo ebintu ebirungi akira kwenda, hati netukoragana muno, tuseka, tugenda aheru tuzanamu, tukoraki. <hesitation> Owakabiri bamweta harriet, <hesitation> we wa myaka ekumi namukaga. <laughs> <hesitation> Naawe munywani wange muno muno, muno, <hesitation> nasereka nke byoma byange nke'byo. <noise> <hesitation> Munywani wange muno, <hesitation> nikara naawe, bwetuba tulyaho, ne'tubaza, tuseka, tukoraki, tutera <hesitation> tutera emiyatu eyakara, netuzinamu obuzina bwaitu, <hesitation> No sanga tulya aho, tuli hasimu, nemugonza muno muno osanga etwena tusemerirwe nko nkugambire, <hesitation> nibo abo banywani bange babiri, emyaka ebiri ne'ekuumi na'mukaaga, banywani bange, mbenda muno muno muno. <hesitation>